Kuku a a taw taw naja uviki naja uviri pakiguda kukiya a ci wo uviri u guri na a ga lunguwo abana jan ja uviri yi kiguda yawanci naja batu naja upana kiguda umba uway, naja batuka katuba uvi diri umba dugu a viya hankal mai sai maga asi malatu ga si sukuri kenan jan nagu azuwa nu aburi ya sukurisu umba hakaba uwayi mada uviri buwo mada a pana kirda uviyi wayi naguduur naguwo asiri ma nagu a vori mai sai magu asi magu asi sukuri siniwon naja ma naja a sul naja a paa kiyiguda uviyi a sukari dowodu dowo duwo kura akwa koduwa ufuna mai ku dowu uviri simai dowo da uzuwa si dowu funa a ba nna gaja apana kigudu ku maja a pana kiguda uviyi ja ubatuka fiya musha guda ayi dama naja ma ja aruga ga a naja amai uviyi dowu tsiga dowu kura si adigi dun batuka si sukwari gan ja aruga jiki guda kuja a muliya kowo ulugu lugu uviyi du tse du kwarasukuri kushowu uviyi asukari kuwo kiya a ciwobam a uviyi yviyi dugu uviyi ha a sukari so sai duwo a kwamai du uvir si a kwa mai. Kuwo kuma uviyi du tseya duwoku ra laduyi kaduwo ku uviyi asukari duwo duwo kura ladiyi kowo du a cika sukur uviri mai jan duwo uzuwa diyya adi jan iri uviyi ranku jan du uviri tanada nada a cikar da uviyi babal mai sai da aguri puwosuha, ahasu duda batukasi muliya iju amilija da diyyi tada dumindu da uviri pakirda sun dowuda uviri pakduri surari u zuwoda kuda a muliya nagu alu sai ma suri a tsi ge kur wudiyyi ma a jan dugu a zuwa samuri aburi ayi naja amu liyari ki guda abana uwayisu kija katuba ki ja katuba dugu san kura aga dowunama sapuku nasi kuba maja ula kiyyiri kija abari na, na a naja uviri guri su su jan suri sumguda dugu cidiyi kowo kunzafu majasi wuci maja asi ba a masurari ambari nasu jan uvirija guri suri sam ku cambudi gaja aguri gaja a tsaya ku kuja hanna musha guda abana dija uviri da kenan kija abana ja uviri da kaka musha guda kuwo diyya darida hari gaja ara si howona musha gudiyya kuga hiyyaja, de naja aga hiyyi wudiyi kowu towu a ciwu ba. Kowubori aban naja batuka kuba aduwo kura su gaja apanasu duwodugu da abari maja kunaja adowudu a za su naja a dowudu kaduwu a zoyi mai tuwoduguda gara jiyi jiyi gaskiya a cika mal mai komaja a tuwudu nagu baluka katuwo basu kuja abari kuja a datu don kuya a ciwo uwiyi nada kura magu ciluyi uwi na a zayye naja a payasun ja batuka siya duleyi ma mi abariyikam na a zeya gaja aru ga siya sunja asum abana jan sun ja uviriyu kenan maja kuraku harmaja a zeya kenan maja asuya sunja a sum naja a zuwabura dowu winamai najakuba naja akuba a dowu kur ubuwo udari kukuja kukiya aciwo naja batuka buwu a zako miyi kowu uza uzubul kowu kura wuu kowu uza yan lakana komiyi siyaja butuka citiri bai gaja abari kuku ja uviri daguda azasu kuja a pida gudu tiyipu dowu uluyay- a yi mai sai magu asi sukwariyi jan nagu uzuwa viri abu ai su ufun abana kenan gaskiya sura ri najaga najama najaga sul sul sosai naja a cika zuwowiyi mai kowu kowu uviyi duwo uluyi gaduwo sai komi naja a kubaguda a doguju. Uwuviyi duwo tsiya duwu kurasi adiyi ku duwo abu adiyi mai ku uviyi asukariguda sukari duwo uviri luvi rimai owu dugu uzuwo lungu lungukam ayi kowu dugu pusuwa ubowokuso a ga ubowoku a dowa kura abua sai jan nadu uvirida yawan cima kukiya a ciwoba a tuwo kur kaka lungu kaka a kowo wuu na a kowu wuma dugu wuu ugur na agu utaliyi wudiyi naja asugu ala kwa gada udaida ala kwa abana duda uviri darida nada ken nan aban rayuwa gusuyarrari.